<noise> ndinokwa sana ukunyu ugimbi kwamaana ugimbi ndilileka juune, ndiwesa nditole itsebele, ndisabu ndisabika, ndinasabike, ndikupula, ndingakupulye ndivya vindiandi ndikwanika, ndinganike nditola kangi ndivika mukisalufweti, ndivika munyumba mwijiko, kimera, kangamera kangi ndihetsa ndiku ndikumya, kangi uvume ndikirika kumasine, kumasine ndiruta kusyaka. ndngasyake ndikwisa kangi nditsabe ikunga kul- kudebe, <noise> ndikasebe kuwunga udebe, witama siku tatu, ungatamwe siku tatu, tutole ikivya <noise> nditenga apamoto, ndingatenge pamojo, nditereke ukuwanzia paa- pawusiku imbaka pamie, ndingatera ikimbaka pamie, <noise> ndikwipula, nding- ndingipule ndivika, papembene, Nditora uvuletsi, ndisyaku uletsi ndisopa, ndingasope mmuli uvulezi, <noise> witama wikona mumo witama siku mbili, ungatame isiku mbili konditore ilipipa. Ilipipa punditenge i- uwugimbi lino ndingatenga uwugimbi, wipya, kwanzia pavusiku, <noise> ndikwipila pa saa kumi nambili, <noise> pa saa kumi nambili! <noise> <noise> ndipu ndivika musyinu uwipola ungapole, <noise> punditora kila kindi kyatengire mukivya, <noise> ndihanza ndingahanze kuivanga lino ukuhumia amafurwa, ungahumie amafurwa, pausiku kilau jajene ndopendikutsa, ndingautse ponditola lino ndivangu ukunywa, nakuvapa avajangu vivangu ukunywa. Ikinu ikyo ndandinokwa kwasabau ndivomba june, <noise> angavomba ujangu nanda ndinokwa kwasababu iva avombelesivi, ila ndingavombe juune, ndinywa ndiva ndikaja matatizo kukoni kwasababu kwasababu, ndinywa ndikwelewa ukuna- ukuta ndivomile lunonu juune kwasababu! ndilolile ukuta, ndikusyke ikinukiki, ikyakuwutsila ndiwuswike. Ikyakuvikira ugimbi ndivuswike ila avanu vange vavivo vavivika uleule bila kuwu- ukuwusuka kwahiyo juwona winywa <noise> akangi mulitumbo mwiwanguku mwivangu ukuva vandu maana nandandi noku kuno kwavajangu ndenukwa, <noise> nditiriki juune. <noise>